Auk dak <noise> gua mames karung ma malinga ve ngo plek gua vlek achi sava ngeth ma chalan a radi ngna tesngth. De amesmes na va lat. Amm mesmes navalat da calan ia amagit ma chalania pes ngth ma ma clana a tha tra ngeth anot ura. ama acata ura alumu ngu mor. <noise> Nga ma ngn kar ia am mesmes ma va lat da agit nga mor ma chala ia ngi, vadi ngi ais ngeth da chavinegth ava bik. Am besti kuar a kangeth mangeth na vi ma kama ithung ma mor asik am bes, ambik da cha ma arumgi vtha ngeth. Da ka ames mes ma nare na va lat a bik da besti kuar ia arumgi vtha ngeth. Gua vlek a chi vathumngeth de ammes ma nae na va lat anot ura ama anatha. Muchus di ngi. ngipes ngeth ma ka mudam vasik ngia tes turm na na chama mestum na. Da muchus da ngi pes ma ma ngi pes mangeth ma ka mudam vasik ngiat ngeth uraes turn na na amas mestum na. Da muchus da ngi pes ma ma ngi pes mangeth ma ka maithung aio. Ura ma ka ma bunggruang. Ura mathang. ngi vas ngeth pa thalung. Am mestum na da ngi vas ngeth pa tlung. Daka mesmes da ngi pes ngeth ma ka mudam vasik ngia testam na na ngeth. Avik dasik ngi plek ia vadi ngua tes <noise> klan ia chichi ura git. Ngi ma ngi vasik ma mudam da ngi as tam na na chi da ma mar a ngi amar savit. Dak. <noise> muchus da ames ma amestamna. muchuves da ngu ves ngeth patlung ura ngu ves ngeth ma ma aio. Va muchures da ngu ves ngeth da ngu thon gama irup mun ngeth ma vithum ura muchus da anot ura ngiva <hesitation> ngia tha vithum nangeth ma maria ngias mamar. Abik dama da nga thath na thum nge. Auk karong ma ngeth navi abik da ma arumgi vtha ngeth. Bes ma maia ngin, <noise> mamara arum, arum nge de ngathi vonge na cha aramgi. Da karang ma na va lat da ngia drem ia amorka mungeth ngi pat ngeth ura magit muchus da chalania ngia thangeth ma na va lat ambik da ngia drum ia amorka mali cha mu lunge ua ngeth. Abik da marngeth nga tath na thum na thum gia ma cha dung ga da cha dung ga da cha dun mamar. Ngias ngeth da nga thi suma acha rot na nge. Da agit ma aramgi vtha ngeth mamar a ngi lu da mamar a thi kuar a amarnge. Mamar angi lu da arumgi vtha nge da gia ma chadung ga da chuai ku ia chana man mamar. A gua mesmes ma chalan ia ngu piechangeth da sek muchys de ngu sek makama lat ma nga mung nani chama lum. Alum ola abi chai da ngu. Muchus da nguat kama ithung, kama lamas angnga tha ma ithung ma tha thum mun nangeth da nga tha ma churopki de, ngi ma ngi ves ngeth tam man ngeth avik da nguas da amar. Ngua tha tik kana na ngeth klan avik da muvhus da ngi lu du umo da amtas da tinari ia amar ma ngeth ti thava. Ti ma tas da thi sot na ngeth dak ambes ti kuar ai thi na mu agung. Mamar ia ngi lu da tasnge thdi tinari ia amar mangeth di sot. Daka va ve ma cha lan ia nngiathikana na ngethmavo. A di thi lungth na ve da bes tina mas ngeth. Klan ia ngi ves, ngi ves agir angangatha mesmes avung ma i thung tatik kana nangeth. Ngi a thikkana na ngwth mamar, mamar ia ngi lu da ti sot na ngeth. Guavlek pek. guavlek acha thak ma cha ve chanango ithichai, ka da mil ani de unmo uni pes glum na choki chavi cha doki cha vlung, ka vesava salang thong matha vama ma ithaik buggruang ngum goki. Da un mor avaspes galum na. Ithik da ava mesmes avabichai da ngrt nga vema kama ithaik. Ambes ti kuar ia thames ngeth dacha sot ngeth. Ithi ma ithik da uba ngu lungeth sa nguathu vth sangua thu vth ngeth sang. Sanggua thu ngeth sa ngu va. Ngua mu ntha ngrth mali. Ngu lungeth sai ia nga ve, sa ngu var na cha des ngeth da unu des ngeth da uni ma <noise> slumar na ngeth. Da uni na ngeth ia.